हमें डेनमार्क के बारे में और उत्ते की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे कि डेनमार्क में समानता एक बहुत जरूरी शब्द है। उत्ते को बराबर समानता सबके मिलत ही उत्ते सबखे समान अवसर दिए जाते हैं। डेनमार्क की जोन हाईगय अवधारणा है उनके बहुत ज्यादा महत्व दिए जा रहे हैं। उत्ते के समुदाय में सहजता और खुशहाली पर सबसे ज्यादा जोर दिए जाते हैं। डेनमार्क अपने डिजाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्ते पर डिज़ाइन एक से बनाई जाती हर चीज की डिज़ाइन उत्ते आविष्कार होते ही नहीं। डेनमार्क के जोन पारंपरिक व्यंजन हैं। उत्ते के जोन पुराने परंपरा वाले व्यंजन हैं। उनमें तली भरी मछली और लल को भी और भूजा हुआ सुअर का मांस खाया जाता है। डेनमार्क के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं और खुशी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं।